Mi buffu <hesitation> ua cicchera e caffè, ua cicchera e latti. Ma si cappita mi pappu u paninu pura. U paninu versu i deghi, chi nosu mi pappu u paninu. Ma si. Si no fazzu prangiu e chea e toccada. Senza de. Collazioi commenti fainti certa genti no è chi di fezzu.